Ny ilaiva ny fitaratsy koa zay dafa hitarata kay; hanetean-tegna ny pozitegna hanetean-tegna ny raha metimety amin'ny ahin-tegna, eo avao koa ny hanete tegna ny raha tsy metimety.